ମରୋକ କୋ ଏକ ପ୍ରାଚିନ ଦେଶ ଜେଵନ୍ଟୀ ବର୍ଶା ଅଗରୂ ଲୋକୋମାନେ ବସୋ। ଵାସୋ କରୂ ଥିଲେ ଏହା ଏକ ଅଗ୍ରୋଗାମୀ ଇସ୍ଲାମିକ ସାମରାଜ୍ଯ ରୂପେ। ହୁନ୍ଣତୀ କରୀ ଥିଲା ଏବଂଗ କୋଡିଯମ ସତ୍ଯାଦିରେ ଫ୍ରାଂକ୍ସ ଏବଂଗ ସ୍ପେନ। <hesitation> ରୋ ଉପନୀ ବୈସଵ ଥିଲା ମରୋକ କୋ ଫ୍ରାଂକ୍ସ। ଏବଂଗ ସ୍ପେନ ରୂପେ ସ୍ଵାଦିନତା ଲାଭଗ କଲା ଏବଂଗ ମରୋକ କୋ ଏକ। ସଂଚଦିଯୋ ସାମରାଜ୍ଯୋ ଜେଵନ୍ଟୀ ରାଜ୍ଯା <hesitation> ଅଗ୍ରୋଗ। ରୂପେ କା ନିଭାଗ <hesitation> କରୂ ଥୀ।